ආහාර පිසීමේදී <hesitation> අලිගැටපේර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් <hesitation> විශේෂිතම ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. විවිධ රටවල <hesitation> අලිගැටපේර <hesitation> පලතුරුවක් විදිහටත් <hesitation> එළවළුවක් විදියටත් <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් <hesitation> පළතුරක් විදියට අලිගැටපේර පාවිච්චි කරනවා නම් <hesitation> ඒකට හොඳට සීනි ටිකක් <hesitation> කිරි පිටි ටිකක් දාලා <hesitation> හොඳින් අලිගැටපේර ටික මිශ්‍ර කරලා <hesitation> ඒක අපිට <hesitation> කෑමෙන් පසුව අතුරුපසක් ලෙසත් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අලිගැටපේර වලින් <hesitation> හොඳ බීම එකක් <hesitation> හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපිට අලිගැටපේර ටිකකට <hesitation> සීනි ටිකක් <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> එළ කිරි ටිකක් දාල <hesitation> හොඳින් <hesitation> මිශ්‍ර කරල <hesitation> ඒක <hesitation> අපිට බීමට <hesitation> ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් දෙනා සලාදයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා. අලිගැටපේර පුංචි කැබැලි කපලා <hesitation> ඒකට ලුණු ගම්මිරිස් <hesitation> ලූණු එහෙම දාලා <hesitation> සලාදයක් විදිහටත් අලිගැටපේර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් <hesitation> උදේ කෑමක් විදිහට පාන් පෙත්තකට හොඳින් අලිගැටපේර ටික අරගෙන ගාලා <hesitation> ඒක උදේ කෑමක් විදියට <hesitation> පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.